يعني اني اقرا واجد اشياء على الانترنت لكني ما اقرا واجد واجد كتب لأني اهتم في مواضيع متعددة لكني ما اقدر- ما عندي واجد وقت اني اقرا كتب. فخنقول تقريباً في السنة اقرا ثلاثة كتب وعلى- يعني في حياتي تقريباً قرأت خمسين، سبعين كتاب، تقريباً يعني.